Roy gnahy zao ro haiko ao ny vitiky. I vitsiky io misy mpanjaka vavy, gnasan'io dafa mana atody da mikotriky ny atody <noise> Misy avao koa ny vitsiky manao miaramila, misy avao koa ny vitsiky mpitady hany <noise> da tok-tak hokan'izay avao koa gny ny tately misy ny reny tately mpanjaka vavay i renin'ny tatey io ka gnataon'nio reny tately io dafa manatody avao ka io raiky avao gnandavaky ao?izay avao gnasany. Misy koa ny tately mampanatody an'io avao koa gna-ngataony tately lahy da misy avao koa ny tately mpanao trango izay avao koa ny asany. Da misy avao koa ny tately mpitady hany.